സമഷയാ ഞാനനി ബിലപാഉനഇയിടി മലലമഠാതരനി വഹിസാഊംദനി। നമമ പംരാ അനംമാനിസദി പംരാഉനന ഉപിയണദ, പസതദി വിചാരദ അനവിശിസാഊനാ അവകാശദ തികംചി। സമഷയ ഇപനദ ഗടിയാദ ജണാനനം നിരണിസാഓര സാധിയ വാപചി। ഉനദ പരസണിസാഊനാ ചിംതനഇന അധിയാനനം സമഷയദനഇന ബഗക സതിയന ഹഡികാര സഹായമലപണി। സമാര വായജണികാ ബഗക തതധശാസതരിയ ആവിഷകാര സമഷയരദിംദലഇ പടിദംഗ। അംചാദി ആവിന ദംഗം തളണബധനി സരിയാദ രിതിഡി സമഷയരനം ബളിസാംഡാ നിംജവാദ ധിയാനനം പഡിയനം।